பண்டைய சீனா ஒரு கண்டுபிடிப்பு நிலம். பல நூற்றாண்டுகளாக, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், வானியல் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றில் மற்ற நாடுகளை விட சீனா மிகவும் முன்னேறியிருந்தது. சீனர்கள் காகிதம், காந்த திசைகாட்டி, அச்சிடுதல், தேநீர் பீங்கான், பட்டு மற்றும் துப்பாக்கி பவுடர் போன்றவற்றைக் கண்டுபிடித்தனர். பண்டைய சீனா, சீனாவின் பெரிய சுவரைக் கட்டத் தொடங்கிய டாங் வம்சம், ஹான் வம்சம் மற்றும் கின் வம்சம் போன்ற வரலாற்றின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த வம்சங்களுக்கு வழிவகுத்தது.